Dibela edain dowie aman en gara mengi keno Angesi ga Angesi ga domi keno wida goni in shebigi den gezaz mashi oug tana kiro wida goni en edain toe in gezaz ka soko in gezaz en toela ورق dari en ورق ka tr galirosa a menga gongei entani ghasiebane خريطةmashi faya feiow ter خريطة tenga sokeda goni Nouge langoso jue wida Ede tanga amantiro Ede ekoni tunga dowie ka amantero tunga kon odore in ghasibae ghasibae ghasibae kanze odor fadari fajowa asoon gonga neroneka